Min ko tawan mi e miyaha boko e nder fannuji ɗi ɗifu fannuhol kol lilngal kan ɓuri wawugo kan woni Mathematics. Kan ɓuri mi yiɗigu fu, kan ɓurumi wawugo. E ko sabi kan woni illa illa fuɗɗumi jande. Daga ɗon yidde majji nati mi, tokkonmi mi waɗa sese sese ni mu jimmi fu mi ɓatto ɗum mi ncama. fa faɗɗumi wawugo ɗon innde am, fuɗɗi wurtago e bofi am ko suka on e mo wawi Mathematics sanne. sai himɓe fuɗɗa e wara e lando kulle kulle daga ɗon anndumi himɓe himɓe anndormi ɓeydori mi nanugo hala e ɓeydari me anndu de fereji.